Nyandulluji leɗɗe ɗe e hani tawe ɗe en kewa nyamude tinnaɗe ɗen yamuɗe. E hani tawe wakkati fu e ɗe nyama dabinoje e kofaje, lewmuruje e ogedeje. E hani ɗu tawe wilteɗe denyama ɓiɓɓe laɗɗe, ira konkonaje, e chabbullaje ɗe ɗen fu e ɗe nafa ɓandu dukkuje ma e nafa ɓandu, huno fu ko lati ɓiɓɓe leggal e larti no fakka moɗon e ɓalli meɗen.